Me te ro̱ ze evao oyoye̱ oware ososuo no mere lu ho me te le no me ve woze ovo me je̱ woze ova me me̱ ve̱ luo ore me je luo ore kpobi no me̱ ve̱ re̱ me̱ je re no mere kpi iruo, iruo no̱ mere lu ho, ilu awho na are ea era eva fiho oware no ahwo iyibo rese no eyono oyibo re sei we wei der oyeme bi lu then rue te to obe meje luo ore de na kpobi no esejo me je kpozi me je luo oware ofa no are se no no ahwo oyibo re se no efo re̱stredi ko ahwo na re thuo eki ro vo ota eme so me ta thu oyena kpibi no mete kpozi then me̱ve̱ je ho then me ve je lu oware kpo bi nikioko so me ve je ko kpo ore lele igbensu mave je zai ama ro za maje za aroza bi no o̱ro̱no̱ eme efa jo rie no ma be je ta yo o̱ro̱no̱ eroza rie̱ no ma beje za yo za mere je te eghere no ahwo akpona kpobi be ro nya hero, ma ve te to eme to ekpano isu mai kpobi be nya, no abi lu te evao egwo na esejo dede mere je ta emekpa ho ekpeno emo uzoge na be ro ho evao o egwo abe ru kpe ahwo maru je ta eme te eyena kpobi but oghere no orevao oboni ko ye evao egwo na oboni ko emo ahwo na emo ukoko ale dine fi emo umo jo so a dina kpe ahwo aghere ke jo reko obona abe abe fio eware na kpobi fiho egbe ewere na kpobi muo oto eyaze no, so and oya obona dede abe gbe nya vro igho jo-ere oye ata no ohwo kpobi nya ma obo nana evao egwo ne no mero na evao ozoro, ate nya vre ighojo ere ave mu o we miflo oho no abe ho evao egwo na.